Ngiilime ifanya nkakolya furaha na amani ni kasi ya kilimo kwa sababu kilimo sha kwa motu twetumia inyosa fo twetegemia mfua.